मैं ईमेल तभी चेक करदूं, जब मेते क्वे नई ईमेल ऊंदि। जब क्वे मेल ऊंदि मैं तभी द्योखदूं। बाकी मैं ज्यादातर द्योखदूं छूं नि, ना ई मेल मैं ज्यादा चेक करदूं, ना ईमेल मैं ज्यादा पड़दूं छूं। हां...अगर नौकरि से जुड़्यीं क्वे ईमेल चि, या बैंक से जुड़्यीं क्वे ई मेल चि, कोई बहुत जरूरी ई मेल चि, त मैं तेते जरूर चेक करदूं। और लगभग अगर मैं करद भी व्होलु त दिन मां पंद्रह से बीस मिनट तक ई मेल चेक कर्द व्होलु।